Lafa ny voro zany hanory ny ankaniny e da maro ny akora ampiasainy. Ohatsy amin'izany fotsiny: ny ravy, ny bozaky, da ny ratsan-kazo. i zany e da mahay mamatotry, mikapoky ary mampiasa ny orony igny mba hahazoany toera azo antoky sy mafana hanabeazany anakiny.